ʻO kekahi mea e kaulana ai ka moʻo <hesitation> meheu ʻo Peru ʻo ia hoʻi nā kānaka Inca. ʻO nā kānaka Inca, ʻo ia hoʻi kekahi lāhui <hesitation> i <hesitation> noho ma Peru a ua akamai loa lākou. Na lākou i kūkulu i kekahi mea nui a kaulana i kēia lā, i kapa ʻia ʻo Machu Picchu.